Tamin'ny tao enina ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo ô, nitranga ny fihetsiketsehana tao Dublin. Io fihetsiketsehana io da tena zava-dehibe tamin'ny tantaran'i Irlandy satria baka amin'ny fihetsiketseha io no nahatonga azy nahazo ny fahaleovan-tenany tamin'ny tao roa amby roapolo sy sivanjato sy arivo.